Tëtäguaju Turquia oa mokoipa sau arakuvope mopeti <noise> eta mokoipa chaupopa mboapi mboapi arasape, mbia Mustafa Quemal Atur omoproclama Rpública Turka icapital jee Ancara ikorepotireta jaeko <hesitation> lira turka oï contenente <hesitation> Europea Asiape iñeereta jaeko turko <noise>